Gupalay ganjé ibaaj mé duniyahoom; ujaam ñé kahi apaloom; apaloom, gupalaay gurubo nibajé; gupalay gurubo. Ahu; agu injé sén hoo nubajé simiit gafaak aan futook, ahu may ho anafaan oli, ho nabajé simiit gafaak aan guñéén; ho nabajé simiit gafaak aan guñéén. Baré oli bapalay sén ho; ho fang éni uñoow fang aw bérok oli unafanool; ho nang uñoow bérok téér oli unafanool baan nanafaan oli memeek; baan nanafaan oli éém. Numiré wanusaan bapalay bubuñahoor, léét kahi anafaan kahi indé, bubuñahoor dohoro bucilé; bubuñahoor bu bucimé; écimé ajoolee na gurok kahi nakulu kulu yo yayu.